أووو رجعت خمسين سنة وأني كنت في أ- مكينة السفر عبر الزمن؟ أوه! أني هني رجعت رجعت في البحرين رجعت بيت جدي! أووه ويش قاعديت تسوون؟ أووه اطبخوا ليي غدا مع عليكم أمر. باقول ليكم، ودوني ابي اشوف النخيل وابي اشوف العين ابي اشوف عين عذاري ابي ازورها واتسبح فيها. تودوني؟